حسنا إذن سوف أختار المحيطات خاطرش ف- في المحيط كاين <hesitation> أيضا النباتات الحية، كاين تعيش في الماء، هل ترون، إذن أفضل المحيط.